Raivonoi manga-a. te kere pelmonge tintasole-a, noe ka noialo tatininga konteti pai nokel pe kuang me song pane. Noelave bane, keriong ping kampe me panea pamang kere noialo tatining kone ne gulang ngane pangoi ampe me pango ielave ping komaloi me. Turuvu me. Alve me. Keriong ping no anong o-ong ka noialo tatininga. Kone kere noialo tatininga ko na gulang kango terenga. Tatining kere ka moal one. nete pai poto mpe meâ kuang song pane pel mela vamo. Karou ngo tereng tongo. Karou ne kata kening ate sona-a. Nete ta kening akale oro mape me kuanga pinge kale me. kale me pango tereng ima el mela. Tereng kulong galong lema ere pelmang na gulang kango tereng. Ngo tereng kulong gal gulang ngango tereng le mame pangoa pamang kengiong ping kenge aong keniong ping tange kalong elma pangoi ungi gonuvu pangoi pi elave. Pangoi ampe. ampe. ampe pango pema pe ielave. Pangoi kenga torengave bimbe, bimbe, bimbe. Kange natongave. kange alve. konte kulo gal gulang ngane lempe. Oro nete ka gerel keriong tongkarou ngang kong gulong galne le gulang ngane. Songte nekong tong ka noialo tatining. kone no anong o-ong karu noialo tatining ka keriong ping pai nokel pe nokel pe pango tereng ere noelave bango tereng-e elave. Ngo tereng na gulang kango tereng peleng ngo kong tereng kulong galong. Ere pelmang gulang ngango tereng nguong. Ngi nganguong ka ngoelave ngangining talong. E- mang geong na rinral re bunokimang kere ka noialo tatining. ngoeti tereng teng galnol mela. Kere teng galno imela itoltano. kola ngo tereng keong pinge tongo no poto kovia. ngo kongi kele no. Kongi kele no, kola kere kongi kele no tongi. Nang ngo anong oma pinge no nol gol nang kilnge pelaivel no. Kere kilnge pelaivelno toni. ton ne tatininga. Ko munge tereng tenenga. Munge tereng banoi teneng ping gulong galpe. gulong galpe. gulong galpe. gulong galpe panenga. E-tereng banoi gulong gal bua. ere rane lelavu la bua. ngi neng rane lelavu laneng. Bamong-e tereng ngokel kale me agulang aneng. Oro manga ko nange gireng kang kang kananga. Na nanga tenang kenene peleng. nanga tenang peleng na nang kong song. Oro tetong gerel tene konte mange ka nate sona kane. Mang geonga nae nang ngemang te pa geonga. Amange mute pa kere repel renra rinral repelmo tang tining. Komo kere biso gal mong namo tining-e moelave. geapela ma. komo geong rong-o kosong karel rinral ramong galo piseng omo karu neng tereng geapela ma oia. Komo geong amo tining rong kone kopola. Komo kere gopla, komo mang tile lesengmo komo geano ring ral.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 Peleng muta tining iongo. Mo tining baima gene peleng mo biso gene peleng mo kata getenga. mo mama kano rama. Peleing neng tereng ngelalo mang na tente mute guna-a. Neng tereng runuaong rong ka bali peleng. munge banove gerel tereng teneng le aliaia. koiung neng tereng bali peleng ing rone tomoliambe boe a buaâ galabe puonga. Koneng kere galabe puonga. komo me te al pe neng tetrenga. Geong ronge ne ting ral. netiko nol gulang. Komo tinig. mutiko tamong moal a kanigaie piri. Mangeti pelti girembe bing mange teng mange teng peleng komo moial. Na suanave mo. ere pel koloal bel ireie peleng komo moial ko mae nasuanave mo. <noise> lamapinge nogo tereng na pungol gononi piel moa. Oro ngo tereng peleng ngamong tongo pia al molea. koiung mo gevong ta mete gunoni geong rong, ko no rinral mure nol gulang ko gulang nge banoi ngoval roni ti kari monga. Ko nete ne tining tamong noial keriong el kai kaningaie. Neng tereng teneng ngo bieni lete gunoni pielmo. Tereng naneng ka gulang nganeng nge buno kimong ngining. Neng teneng gulong gal gulang ngenge neng ngi nganguong. Neng ngi nganguong mang gene peleing. Tento timo moial gal kanigaie be al. tenta ti mo gulogal bua. Neng tereng teneng genene peleng neng tereng geniong aong. ta palei ta geong rong ta palei tuva kanigaieâ baio be ial. Ko ta geong rong ta palei paikel ti bu sel io. Ko nang tereng panoi ka kenema ka ngema nangemang. Koiung neng tereng banoi. Neng tereng banoi genene peleng inge. tenta ti moial gal kaniga eala. geve oielmo peleng tini iel ka mambai opia nangemang. Tenta geve oie selmo peleng tini ielmo mambai mambai naiping song ka nangemang. Koiung tenta-a ginang moa. Koiung mo bai gavulu kono. Geama peleng mo geonga mopal pene kanang tereng panoi opomane. Koiung neng tereng banoi genene peleng ing mo bal kelakel mopal le tinel peleing olomo. Koiung nangemangâ biso mpe peleng ing geong amoa. biaro moa. Geong rong nete. neteko pai no neteko pai paro paro ivere song toni. Neteko ka tonote piel ong. Teko pai paro paro vere toni. Oroe nane pakel nopal. Oroe nopal mute ting gonong. Oro nete nete peleng nete ka totea nete ta tenta tel ulave kelmoa. Koiung nange tenang pelenga. nange tenang ele mampe pi papeng tereng gengama. Kosong manga teng ipo kanang. nanga pene kialave peleng lampea pinge munge tereng pa genga piti nang omang neng ngemang mo ngenang. Kosong nanga kenekolang oro nanga ngol gulang. nanga gulang ngiko teneng iri iring el koviai vel nang kola nang ngol neng. oma nang nge tova neng. neng ngi nganguong. Kere neng ngi nganguong kere pikapeng omang kano noialo tatining. Nange keniong ping panei-e ngo ano, ngo anong oma pamong teng gal no el mela ere ngamo tining el mela. Kere noelave ong. gonikele no rinral. Neng ngamo gonikele no. Kere gonikele no. no nol gol. nang ngano kilne pelaivel no. Teneng me pia elavembea. Ere kere mandrovi neng tereng teneng na gulang oneng neng kong tereng gulong gal gulang nganeng. Mange geong na panang tang kulong gal neng. No kong tereng gulong gal gulang nganeng, mang geong panang tang kulong gal neng. Ko nange kulong gal neng peleng, kulonel ma pinge munge binso mpe pinange kulong gal neng keniong, ko neng teng gulong gal neng geniong. Ko kere rinral ko ka noialp tatining ko mureko no anong gonong gonong gonong le kale kale me pano na nolma. mang geonga. Koela na kama ping mure geriong pinge gulogal bua gulogal kae mame pano pe elave pi bai tono piama. Pa kere naima pati mang temanga. Io teio te kokoa. Teio te koko peleng pae olo kumoia tentea. Ting ti naio mo songa. Ko pae koko moe kumoi tenta teng tano nang io peleing gulong gal ioa. Ko pati io teio teneng keliong keliong keliong keliong keliong keliong keliong mo kong gulo gal io. Mute ti bai buave puong peleng iotiko kelaimo. bai pi elave peleng iotiko kelai.